Tadidinao mein e raha nizakasika igny, e raha nifampiresahasika igny hoe lafa vacances da mandehandeha ary, tadidinao igny, zao asika zao misy fotoagny, da akognaia sh, andeha hoaia akory akory e programme asika? Sy mainsy tanterahisika avao igny satria mba efa ela avao nikorangnansika an'igny, da mba tsaratsara tanterahigny amin'izay koa mba misy raha mahafinaritry tartartaraigny amin'ity fara-taogny ty.